Utunhutuatiela itu, utunhutuatiela alu, utunhutuatiela sia, utunnima, utunhutunima, utunhutunimaela esa, utunhutunimaela lua, utunhutunimaela tolo, utunhutunimaela ati, utunhutunimaela nima, utunhutunimaela lomi, utunhutunimaela itu, utunhutunimaela alu, utunhutunimaela sia, utunhutulomi, utunhutulomiela esa, utunhutulomiela lua, utunhutulomiela tolo, utunhutulomiela ati, utunhutulomiela nima, utunhutulomiela lomi, utunhutulomiela itu, utunhutulomiela alu, utunhutulomiela sia, utunhutuitu, utunhutuituela esa, utunhutuituela lua, utunhutuituela tolo, utunhutuituela ati, utunhutuituela nima, utunhutuituela lomi, utunhutuituela itu, utunhutuituela alu, utunhutuituela sia, utunhutualu, utunhutualuela esa, utunhutualuela lua, utunhutualuela tolo, utunhutualuela ati, utunhutualuela nima, utunhutualuela lomi, utunhutualuela itu, utunhutualuela alu, utunhutualuela sia, utunhutusia, utunhutusiaela esa, utunhutusiaela lua, utunhutusiaela tolo, utunhutusiaela ati, utunhutusiaela nima. Utunhutusiaela lomi, utunhutusiaela itu, utunhutusiaela alu, utunhutusiaela sia hutulilua.